Мехостам заъфарон, асафетида ва баргҳои карриро бисёртар истифода барам. Онҳо ба хӯрок рангу бӯи аҷиб медиҳанд. Ин ҳанутҳо асосан дар таомҳои ҳиндӣ ва форсӣ истифода мешаванд. Илова кардани онҳо хӯрокро беназир ва фаромӯшнашаванда мекунад.